אנא דימא כנתי כננעס בכרי ונפיק מע אלפג׳ר، כנחס דכ אלوقت פיה אלברכה ואלצמת פיה ראחה، כנסלי נשרב אתאי ונבדא נהארי בטמאנינה، ליל לראחה ונהאר ללעמל וכנכולו לי סבק רבח.